जख तक ईमेल ते इस्तेमाल कनै बात चि त मैं प्रति हफ्ता मां, तन मैं ईमेल कू इस्तेमाल भौत कम करदू छूं, हां अगर काम से संबंधित ईमेल चि, त मैं लगभग एक सप्ताह मां माणि चला आप, पांच से छह ईमेल मैं भ्योजदू छूं। जख तक निजी ईमेल कि ब त चि, जेते अलग आदिम ते भ्योजण मैन ईमेल, त येमा म्येरा ख्याल से मुश्किल से मुश्किल एक छह से सात ईमेल ही मैं केते भ्येजि सकदू निजी ईमेल।